Kiäkiq varast' mu auto ärq. Tulgõ ruttu appi! Mul olõs väega vaja tüüle sõitaq, nii et ma tahassiq väega umma autot tagasi. Väega hää olnuq, ku ti saanuq ollaq umbõs niimoodu kümne minotigaq tuvvaq ärq.